یہِ گژھہِ زانُن زِ پرٛٮ۪تھ جانورَس چھنہٕ أچھ آسان۔ تقریباً نَمتھ شیٚیہِ, فیصد جانورن ہٕنٛز بادشٲہی منٛز چھِ آپٹیکل سسٹم وچھنہٕ خٲطرٕ استعمال گژھان۔